Kazi ya yo khuranga yekholanga nee nokhwimbya alafu kasi ye stima nende kasi yindi no- novulimi, tsikasi tsino natsiyanza shichira tsimbetsa tsisendi nende fundu flani kama okhwimbya, okhwimbya ivetsa kasi indayi sana shichira ne ni kama etalent yavakhwere aaah shichira ava a ave avevuli vanje vayeta sana khuchaka ekasi ino aaah okhwimbya nimbya na aa ni valakhuwa tsisendi khuandika tsinyimbo va- va valakhuwa tsisendi shichira wandiche olwimbo. Alafu pia ikhonya sana ola olachenda onyela khutsya avundu yale sana. <hesitation> tsinyimbo tsino nyela khwikhala gasi, kama jioni mushiro ni wandika olwimbo, na natsya mushikundi ni wandika olwimbo na notsya mushikundi nomba khakwaya noo nasomya. <hesitation> ekasi yino ivetsa isiro oluveka undi shichira shivetsa rahisi sana vandu khutira olwimbo vwangu vywangu ta. Na aundi olenya okhole ekasi yino amale vwangu otsye khukasi yindi lakini yenyaa tsa ovumilie kidogo no nosomya. Sa tsinyimbo tsino ni ne nevasomya navatira khwitsanga khuvetsa nende eshindu vari studio me khurekoda. sa tsinyimbo tsino ekhola kasi yeneyo soo khurekoda vakhulipe etsisendi otsye orusie tsinyimbo ovakalusirye, tsinyimbo tsichende, aaah na pia ivetsa khurekoda khwonyene ta, khuvetsa nende mapishano as khutsya yale, eeeh va- va vakhola shindu vari adjudication aaa vakhuwa amarks vakhugeje woli eeeh nochenda sana onyela khunyolana nende avandu vandi vanyela khukhuconnector khutsikasi tsindi lakini mu- mu- mukadi ya- ya ya muziki tsa so nikhuchenda.

Ata aundi khumwesi ukho ne nende tsikasi tsitaru, olanyala <hesitation> tsisendi tsindayi, nitsikhuyeta sana naa ata iyeta khupanua mawazo oooo onyela khunyola fundu fundi fuya wekee nifukhu fukhuyeta sana mmm ekasi ya kihaviri ya ne ekasi ya stima ekasi ne kasi indi, indinyu iyatanga so stima otsitsa kwanza muskuli osamera kwnza, ni walewa aah balacha yo khusoma onyela khutsya mufield okhole ekasi yino stima, vandu va vanyishi varumishira stima. Mutsinzu, mutsiofisi, mutsiskulu aaah avandu anyishi sana varumishira stima. so stima yinyanga okunekta fundu, tsiswitche, tsisocket tsibulb aaah kama munzu vandu vanyala khurumishira woofer. pasi so lazima ovayete khukonekta fundu fwenofo. Ombu khulomba naa aa nolomba, nolomba stima ino, lazima vakhulipe. Sonyela khukosa khukhola kasi ya free ta, lasima, lasima vakhulipe. Alaah ivetsa tsa tsisendi. no no notira ekasi ino ola. ola alarula ano otse avandu undi, okhole ekasi, alipwe aundi khusuka tsisendi tsinyishi vutsa mutsinzu kama sita. ooo okhola ekasi ye stima yenye noo nachenda lakini inya ove makini sana shichira stima sishira shindu sho khuvaura ta shilaa khwira, lakini nova tsa makini ulakhola ekasi ndayi, na ala ola olamala muvulayi mmmmh, aaaah, na pia, onyela kutsya onyole ekasi mukampuni ooo okhole alipwe aundi khumwesi aaah yeah alafu ekasi yindi ne kasi yo yo vulimi, kasi yo vilimi yonyaa ochake yasi kwanza. Otsye, otsye mukunda otye mukunda kwnza olime niwakhamala khulima oooh ovuse alafu olombe emitaro kama nokhuraka amatuma, tsifwa makanda nomba ata fu ata ata shakhulya sheing’. ombe no- no- noraka sasa ovukulanga, ovukulanga otsitsa mukunda nolima naa alafu ochaka khuraka kwnza, olomba mitaro nomba ok have imbeke yoo yo yo yokhuraka sasa, na kama olenya khuruka amatuma matuma kwnza, ala alalinda ifula, ifula niyitya na notsya nolinda fu- fu- fusevukhe aaah nifusevukha matuma. Kama ka kama na matuma olindaaa kama emiesi chine nomba chitaru notaa imbolera yindi. Nowa khamala khutesa imbolera. niwaka. no rusya mo ovuchafu nende fundu fundi. Aa nikakhola kama emiesi kama sita. nomba saba note sakhandi imbolera yindi nokalushira khwaka khwaka khuno khubetanga amatuma kano khuva khuvaa makali kanyela khurusya mazao manyisha sana. Shichira ni waka. note saimbolera. aa matuma kanoka khomeranga vulayi kala khomera tsavulayi nonyela klhunyola eshaklhula onyela khukusyaaa aa kakhu eetsisendi. Naa atatapia. mu khutsifwa. Tsifwa onyela onyela khuvukulai mbengu. no- no- no- no- noramo mulilora alafu alinde tsishevu tsi- tsi- tsi sevukhe no alafu niwaka tsifwa kama sukuma lisutsa. inderema. miroo. yea. So ovetysa ovukulangamu damutiti kamatsa…emiesichiviri. Naa tswure khutsia khukusia tsikasi tsino tsivetsanga tsindayi sana <hesitation> kekasi yonyela khwenjoya <hesitation> khukhola aaa lakini tsivetsanga nende tsichalengi tsitsi onyala khunyola avundu ifula siyekwile taa avual tsisendi tso kuhukula imbolera khata tsino khwaka onyela khukosa tsisendi, anyala aundi amatuma kano sikalakhomela vulayi taa kalabida ovusie tsa mukunda alafu okalushile tsa okwaka nokalushilaa soo olava unyore etsisendi, tsisendi too. tsoo imbolera ama matuma kane nomba ko okhwaka olava uu unyole tsisendi tsenetsyo noo kalushilaa fundu fwonofo waka oramo imbolera matuma kenako kakhomela vulayi, nikakhomela aundi kavetsa green nombe kaa <hesitation> kakhomela vulayi kave malali olava unyole kwnza eshakhulya baada ya eshakhulya aaa onyole khukusya aundi matuma mulikania tsisendi tsirio. Onyela khukusya alafu onyele tsisendi tsenetsyo tsikhuyeta mmmh mufundu fundi fwo fwolenya khukhola. Alafu tsikasi tsino, tsitegemeananga, nyela khukhola ekasi ye stima nende ya okhwimbya, inzye nimbya enyole etsisendi alafu mmmh mkamane bendera tsisendi tsino mukasi ye stima, onyela khufaulu liduka, liduka lya fundi fwa stima shichira nawenya ma- ma- makhuva ka stima nyela nyala khuruma tsisendi. Tsisendi tsya tsya tsya khwimbya ende ende mm mustima ino fungule liduka akule fundu tsipipe, tsiswitches, tsiextensions, tsiheater, fundu kama ofwenofu fwa fwa stima sishira alanyola tsisendi mukhuombaya niwitswa nora mu mustima. ata pia onyala khumvukula tsisendi tsya stima tsino arye ove muvulimi shichira vulimii vwinya tsisendi kama okhulima kalabida okhave mundu wo okhulima nomba tractor ore mukunda kalabida omulipe tsisendi imbolera inya tsisendi so stima onyela khutsya mmm khuvandu. Na mundu alenya omuyete khukhola khu khu khulomba stima muyinzu yiye aaah nolomba stima yino kalabida vakule materials ovakulan tsa material kano niwitsa muliduka lilyo nokusya noquota price avawa <hesitation> risiti then vakhuwa tsisendi aaah sasa olava onyala ala ola olanyolanga tsisendi muluveka lwosi otsye mutsinzu vakhulipe muliduka lilyo valakula material muliduka lilyo valakhuwesta tsisendi so onyolanga tsisendi double na tsitegemeananga so after tsikasi tsino tsyosi olava unyorire tsisendi tsyo tsitukha khuyeta sana lakini tsichallenges tsivetsanga sana kama muvulimi, eifula oooh khukosa etsisendi alafu murwimbi ivetsa aundi vandu va, valatira ta momba vakhuwe tsisendi tawe lakini netsikasi tsya tsya winya khuvumilia sana khivola aah munyela khwi kwitsa khukhola tsikasi tsino tsinyela khuyeta sana. Shichira olenya olenya fundu fwo fwo khukhola olava tsa idle taa shichira nova idle onyela khukhola fundu fundi lakini tsikasi tsino tsilakhuyeta khu khu khu khwisunda imberi alafu nonyela khwitsa khukhola tsikasi tsino.